اه بلا شك نتصور اه أنه حنكون متميزة في شغل يتطلب التواصل مع الناس اه زي الترجمة والتنسيق بين الفرق اه على خاطر أنه عندي صبر ونحب نتعامل مع المواقف المختلفة.